بشرحلك طريجة الكبسة، أول شي، جيب كاستين رز كبسة، وبصلة مفرومة، فصين من الثوم، جزرة وحدة تكون مبشورة وأربع كسات شوربة البهارات بتكون جرفة وهيل، كمون، كزبرة وملح وفلفل. بس قبل كل شي تأكد إنك نجعت رز الكبسة مدة لا تقل عن ثلاثين دجيجة عشان تاخذ أحسن نتيجة يكون الرز معاك طري وحلو ويشهي.